Velosiped g’ildirak, rul, ramka, o’tirg’ich, pedal va uzatqich kabi qismlardan iborat. Bu qismlar orqali velisiped harakatga keladi va oson boshqariladi.